Tadidinao ve ilay ianao niresaka momba ny fialan-tsasatra nofinofinofisinao? <hesitation> henon'ny ray aman-dreninao iny resaka iny an, ka henoko tamin-dry zareo fa efa manomankomana ry zareo izao hanatanteraka iny fialan-tsasatra iny. Raha toa ka <hesitation> tafiditra ao anatin'ny telo voalohany ianao any am-pianarana. Ka miezaha mafy dia hotanteraka ny nofinofinao.